افضل اني أكون عالم مشهور لانه شي وايد حلو اني أكون انا السبب في اختراع او اكتشاف ما يعني عشان يفيد الأجيال القادمة